Lu submarinu trasi e nesci di l’acqua grazi a la differenza di densità ca iddu stissu po generari. Quannu si voli fari tràsiri nni l’acqua lu submarinu, veni a diri jiri in funnu, basta aumentari la densità di lu submarinu di manera ca addiventa chiù pisanti di l’acqua e allura sprufunna. Quannu si voli fari acchianari nni la superfici, allura si fa lu cuntrariu, Pi modificari la densità si utilizza l’acqua stissa di lu mari.